Oyi diyara mɛ salati ɓɛ'a bebiyan uwe salati a benɛ a uwa wɛ a ɲunle san a boni wɛ a bun a salati ura donk to han vanle nɛ wawe se a i o jaba a o peti-puwa a o <hesitation> tomati a o pome-de-tɛri mu beraraso wure a benɛ wa wee vera salati bon purke a mu si ɓa ni a mu wee sin oma o benɛ ci mu pantine oro biye si ma a peti-puwa-ra mami tuwa mami ciza ibiyɛn o tuwa to mu ci to mu beso ci to ɓa nucoza a di aɓa si